Arajaika pe, yaikua arajai, esa omombeu yandeve mbovi arajaimako oyere, oyere, oyere ima tiempo oyere, jukurai omombeu oï yandeve arajai.